امن كل المكان خلي رقم واحد يروح اليمين ورقم اثنين على اليسار انا بكون من ورا وانت من قدام ما نبغي اي ذلة في المهمة او ان احنا نخسر المهمة لانه القائد مالنا ما بيرحمنا ما يصير جذي اوكي عقب لين يطلع الشخص الهدف خبرني واتصل فيني